Na cachi yee chi lua chi na canyehe quitia nani tucu sivi tinaa tinaa chi ganihin ta re yo na guhu te jum tinaa chi natuhu nani maan quiti temi quitia andivɨ ta ndiqui ndi cha lora gueto ahan chicarate ni na cachi yee ga nihin quɨti nde garate chinu a chi ni quita chi nii ihin ti quiti yehe iyo tu tundoho ni caa ihya ni dejar ihya nacahi yee tio ti iyo ca ndivɨ ndacu iha ni ndee in vee vee chi ndioo chi ndihi ivi adivɨ e e quitian iyo listu cua cuu tiho tucu tayee andivɨ tujaa ni tisehe ndioo jacaa andivɨ cha chinu a luu ndihi ha quitian chilu quiti ndihi chilu quiti sihi chilu quiti yii yaa ni na niun guee ne.